سبزیجاتو ساتل یا ذخیره کول فرق لري. شنه سبزیجات معمولاً د دریو نه تر اووه ورځو پورې دوام کيی پداسې حال کې هغه سبزیجات چه ریشې لري لکه ګاذرې، ، <hesitation> کیدای سي هغه څه وختې دوام راوړي او مخکې له دینه چه هغه د خرابیدو نښې پکې رامالومې سي.